Se no ti mangi ciù carne e pescio ti devi çercâ di alimenti che gh'an de proteiñe, do cäso e do færo. Pe compensâ se peu mangiâ, per esempio, euve, formazzo, poïsci, di faxeu, i çeixai, pan, a pasta, do riso, de verdue e da fruta.